Ny fomba andrahoana lasopy tsotsotra, alaigny ny rano, alaigny ny fitaovana zay hentiny nde hampatsiro azy asa ohatra hoe tongolo na mampiasa hena na mampiasa poavra sy ny namany ampifangarony aminazy.